Ɓon yilli gaba ɓo ɗe ɓo yenshe ɓon yenshe ɓo twin da shi ɓon twin da shi ɓo bi nunghi ɓon bit nunghi ɓo shara ɗe ɓon shara ɗe ɓo pip lua, ɓo bale tem ɓon bale tem ɓo kole meen dee ɓon kole men ɗe men kate ka furiri ɓo ɗe go me ɓo joble shi gaba ɓon joble shi gaba ɓo kolen lo lue ɓon kolen lue me kwe gaba naan na ma me ti kanak ɓo. mwa ɗe me ka ja a ɗe gwe kwe mo kelena tiyon mon kolena tiyob mo daɓale mon nanghe ɗwina? ɗwiɓwa? mon nang in ɗwiɓo ta ɗe yu me ko tob kole sheje mon kole we gaba ka berena nan berena tanghe ka male yo mo bana ti yinale ɓa ɓa wasak wasak ɓang mon bana ɓa kwe mon wina nan ne wasa wasak terena ɓa mon terena mon ba kum nwe yilli Yilli nungka yini ya nyaka mon nyaka a ko a mon nyaka she shiɓit mon nyaka baleni mon nyaka fek yilli tem nunshi gong ya bale in lo te mon yilli tem nunshi gong mon bela loo tee pi nwi gbere mon pi nwi gbere ya kole da tem nungshi gonghi mo kole me ka shikyo, mon kole da tem nungshi gonghi ɓurare erum in de mon ɓurere erummi de erem twala me da nwi gbere twala nan twala yilli ye nung shi gong kwe ka nyakale ya kole in lue mon kole lue na nyo meshina fek mo wi nunshi gong gaba urina mat ti nyinale ti male mon ɗe mon twa lo gaba tiyob mon lama shi gaba mon de mon daba nwamo wuri pi lo ɗakmo ti yinale mon ɗee mon mon ɓe nwamo mo tanghe nung tanghe mo ti yinale nungko deyo jak deyo nwako yo